A neggia de mattin fito, quande i campi s'addescian e son ancon umii pe caxon da rozâ da neutte. Penso à çerte vegie föto de Milan, stante che m'an dito che ormai no l'é che ghe segge ciù guæi neggia manco lì. Fòscia quello o l'é un effetto poxitivo do cangio climmatico.